<hesitation> chan se ni la ndithun ji na thinga'ia ni ntha nthitoro ntha thi nthatsja nthatsja la tuna tuna ngatsja nthatsja la tu na ngatsja ngatsja nthituni guxrar'ua la o guchijnu la ndithun tu'ye'ua ya sea nthatin la ni xinche baya ntha thi xrijila ji ntha thian pero nthati gresma la ya ntha xrutsjo ntha tuna tuna thi thian thi ntha nchits'e la pero yaa la nchinchin ntha la chunda thi thin ntha thin la o thi ntha nthatsja la ntha ntha guchje la <hesitation> ntha a ntha ntha guaya ntha ji jna la nguaya la nguaya yaa nchuxin ni la nguaya n'en la tse thi ntha nthaxruthja ntha nthaka jan ntha ntha <noise> ntha ganyero ya singu ngu ngujna la ya thi ndathi ntha ganche la sotolin ya thi ntha ganche ya la juaya ntha ji jne ni ntha nthaxra yua ntha. Ntha thu thi guxinda 'ia jan ntha thu <noise> nthatusa nthathusan ante la ndithun bangi nthatusan nthathu thunda nthusaño ya ya nthatusan nthathusaño nanche na nanche <noise> de monte ya thi ntha thusaño <noise> pero ji thi chri ji thia la juayaa nthandu ntha ide la nthaxrama <noise> ntha jii la the ntha chjan ntha ntha thi jan ntha guche jan ntha xruta'a ntha <noise> nthatsira na thi ntha chreji ni thi ningu tsunda bara ncho ye juaya ntha thi na inchi kuntha nthaxi rune thi nge th'i ntha la thi thua yaa ntha la the te chujni la nixin nch'i ni chunxi'an na ntha la <noise> pero chuj thi ntha thi ntha thi thi chinague'e chan se la ya la <noise> ntha thi'an nthatsja ntha guche jan ntha a ntha <noise> ntha xrujian ntha a ntha nutsua ntha ya ntha te chajna la ya la chakje ntha la porque ya la ntha ntha nche <noise> katse. <noise>